अगूलों जू नाखून हूंदा। सबसे अछू तरीका क्या च कि हम पैले अपडू हथो नाखून थै साफ कैरी धो ध्यां। फिर एक अछू नाखून कटर ना बढ्यां नग बराबर काटी द्यां। फिर नाखुश कटर मा रगडू कू एक रेता हूदू वान हल्का हल्का रगड द्यां। फिर फूक मारी की नाखून धूल साफ कैं द्यां।